פרינטער איז קאנעקטעד צו די קאמפיוטער. און ווען איינער וויל פרינטן עפעס דארף ער דריקן אויף די פרינטינג קנעפל. און ס'שיקט זיך אריבער צו די פרינטער די פייל, די, די אינפארמעשן שיקט זיך אריבער צו די פרינטער און ס'פרינט ארויס די פעיפער.